والله المشروع الي أعمل عليه حالياً هو تطوير النفس تطوير الذات علشان البني آدم يكون قدوة لنفسه و يوصل مرحله من التصالح مع النفس ويوصل لمرحله من التصالح مع النفس تكفيه أن هو يعيش محترم، المرحلة دي صعبة و طويلة ممله ولكن لازم تمر بيها علشان تتغير للأفضل